Sisio tsonyo roman, nyo sisio iny rou tou araa tsonyo te fei te nating naa fi ronyo naaman sua ronyo naaman ana nyo te nai ras jian. Muan tsom, nyo kakoun nating kakoun rou te kaa fi minon yan garaan gima rof iny nai atang naaman, nyo nai foiny tsom rou goraa foun nyo te naa mee nyo te fiiko na mesmes ana mam te tap goraa, tap fakap ronyo, nyo te tagaa kan tan masonging gima rof ge masonging gima kinai nyo te jiats pis a mesmes ai te nai foiny of vanyon masonging, tabin minon ya, ai nyo te kakoun bus fos, an painy gumgum, an imas, mam te govet fiisen mena, mesmes mam te naa tan buts, ana roman tan buts, nyo te tsue bus ras bus buts, ana ra te sua nyo te sua naaman, sua rou mes nainy nyo sua fiisen mirou a mesmes, mes nainy nyo sua fiisen mirou guei moun tsonyo karap. mes nainy nyo nating sua fiisen mirou a tsoiny tsonyo. Sua ronyo naaman nyo gim rou ma atang nei matan na fan, mes nainy nyo sua ovei naa rou tana fo toor tuwa vevian nausing ronyo na fan, nyo te nai atang an ras jian tsonyo mes nainy. Nyo ras rou fo kain kakii mes nainy kaan katsian, ras ronyo nyo te tabin mee sua fasiruu mee tagei rou a nuaf kat iny tageer non of busen puta nyo te sua sosua faamo bus mee fan. An ras jian tsonyo mes nainy jian kinai non an mes nainy jian gima kimai non. Kaa te gima kinai non jian nyo nating tsue rou, okei, ra kat tsuiny ror a painy sewan kainy ainy fafaruets a painy kumar, painy tapiok gena pos kat rora na painy sewan tan jian tovei. Mes nainy, nainy ras mironyo jian kinai buts via non nyo te tsue of bus rari, jian ton karap nom rom ya mi te nainy fifoiny tere sei komaing nom ror jian ee. kaa tovei kakaii ra nom ror ya ra te nai kat ya nasnas rora tana fo monaa vavis tovei kainy kaa tana fo toraraa ana ra te fafifoiny iny ya an fifoiny tsonyon jian te kaa ronyo tana monaa iny situa a monaa tana fo toraraa nyo nating nom pis rou painy fats nai jias tan fafifoiny ronyon jian te nasnas ronyo tana. A monaa tana fo toraraa, okei an kaa tovei te nating nai fifoiny iny rori tan vainy te komainy ror jian, gima katsian painy kakaii kan san nyo nating paparaa ovei rou fi nei painy fats kan nyo sa bus ya nom tap rou ya nima vanyo ana nyo te fafaan bus rari fo guei, fo pupu an fo guei kan ai sei ee komainy non a fis, nyo faan rarori tan nainy nyo sung mirou, fo guei tsoinyo <noise> nating ngian iny ror fo jian nyo nating ras mirou ya, an ras jian tsonyo, mes nainy nyo nom rou, nom faarof rou mes nainy sikia, san nyo nating tsue faarof tsun rou fi nei, tee jian to onot en. ah tee jian to onot en kaa kainy nai kat tsun a painy sewan ge kainy kat tsuiny fo painy mar kaa fi to aya nan koman fi rori. Mes nainy ri tsue ror anyi nai araa mirom ras mirom ta jian, ra te fafamas ra te faibaar iny ya ten sei te nai tuan non unya buka, ra te nom ta painy fats nai jias vaarik. Kat toya nan tan araa nai <noise> <hesitation> tsikoo jian mam onot roma. Sab te painy fats ta kaatsian araa rom mam te naa mee fafamas mam te faibaar ten sei ee te nai <noise> tuan non unya buka. painy fats tsian nyo paparaa rou te nom fei rom nyo ya <noise> kainy faakoutsiny foiny kainy ainy koman na numaa, kainy faakouts iny foiny fop kainy sa sa sa <hesitation> a nating faakouts non mam fokinai koman a numaa tsumam. <hesitation> ras jian tsonyo nyo nating paparaa ovei rou, mes nainy nyo tsivou, mes nainy nyo nating sua mirou a tsoiny tsonyo mam te nating nai araa ge mes nainy mam pin in atang nei sirru, mam nating sua ovei naa rom unya painy tajiof mam te atang unya mam te ras kan ras kainy rom fo buiny jian an jian to fi nei mam komainy kainy rom ya, fo gautsirom, fo viviur, fo manaufen an saf fo kain jian pis, tabin mirom numaa, nuaf ruk non tageer non ma te tsue bus yo tabin bus araa unya fan nuaf te run en. Ai tsun painy sisio tan tou ras jian tsonyo.